صديقي العزيز أنا مفتقدتك، ومن فترة كبيرة ما شفتك <hesitation> أفكر إننا نتناول الغداء معا لو ما عندك <hesitation> أشغال، <hesitation> راح أنتظرك غدا ان شاء الله الساعة ثلاث العصر، علشان <hesitation> أشوفك ونتغدى مع بعض، وأشوف آخر أخبارك.